कानून एक आदी चीज होया करा है जू समान रूप ऊ समानता प्रधान करया करा है। क्यूंकि आनावश्यक जानकारी हुआ बिना पिव्छा बनायोडो कानून ही कम्म आवा है। हमेशा इन बात रू ध्यान रखनो की जू कंन्न्नोन बनाया हू वो समानता प्रधान करणो चाहिए वूसभी मात लागू होया करा ना की एक माता लागू होया करा है। क्यूंकि अगर मात्रा हुई तो वो जनता री वस्ता दुख दायी हुई और सही कोण हुआ ला।